Ih müh no ngi noh úh ñi cha laig gi, no uh ñi cha ain mju úh cain la ja láh muoh muo la ja lá eh ti muoh asi áh roh fuig laig nji co-co fuuh áh u cain asi chai tóh. toh li tza taig la jo nji asi ko ma ñai muoh áh cha chiu chaáh main chua aing mju jo laig la muoh uh cain jáh lah muo mhuo ja láh áh muoh muoh li cuoig chau áh joh loig náh uh cain a si ja leing toh ca lau la jain la jain fu muo nji chai toh müh chaah a jóh nji asi uh cain la có a si éh muoh shiu éh-éh-éh lá báh nóh áh coig gieh lah joh.